नाटगो, वैसे मेवा कहते है। प्रमुख पुनवा के नाम जैसे बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, मखाने, मूँगफली, अंजीर नारियल। इनमें से कै मेवा ऐसी है। जो ठंड के समाय खायी जावत है। और कुछ ऐसी हय जो गरमी के समाय भी खायी जा सकती है। मेवा ख़ास तौर पर सरीर के बनावे मां मुख्य भूमिका निभमत है। यह मेवो को उ़से खाना बनाने मां भी करो है।